Au mai toma nuganai bita gitaiani nuganai mai guba tanobara dagaru bara veina taunatu barau mo geregana tarima ta tu asigi mai dagara mabarari korana tu gia mo geregana dainai mathew 7 na ekragiani seek first the kingdom of god first what shall you ask will be given moga rorinai au tu gegu maguri garori mabarari autu barau rogo a toreguineani monai vauro gegu gauvei aveirini o ba gegu sekeni vevaga ribana tarimana tu au tamagu au tamaguna mai kastom iaunegari advaisiri mo geri mabarari vau bege rakavani tanu bege rakavani tanu bege namoni tamaguna gegu mogeri kika mabarari ekiragi ginikau ginikau to be gura eraguni kamasi baga tanuni dobu nanuri eragasini garo eragasini kamasi kika baga tanuni iavara eragasi aigesina maguri kika bege tanuni mase gegorani keve gegorani aigesina kika bege gorani mogeri kika mot u tamaguna gegu mogeri mabarari kika toma ekiragi ginikau ginikaurini bena au mo tamagu gena guruga bona toma mai buka veaga gurugana ama tore vegogo nai tu au tamagu tu atanikiuani ia tama tanikiu asi keikeina korana goi gemu veraunagi goi gemu sina sina bana bana gurugari tu buka veaga gurugana gesi ema vegaragoni tama au goi kekei atanikiumuni tanikiu tanikiu tanikiu asi keikeina o ba o maseto o rakato kekei senagina goi fiksa muta gemu gemu veraunagi gemu vevagakokore gemu sina sina bana bana na kika mai gai mai geri na kika gema maguri genaririni mai geri na kika gema tanu genamoni mai gemu gurugana kika gai gatanu namoni gagani namoni tama gema maguri garori mabarari nugariai ogitamani barau tu asi gatugarekwaiani bogi bogi gatatagani gagurigurini gafurani. Lavilavi genatariai veregauka gesi gaguruga gurugani gama ganigani magomago bogibogi garogota lavilavi kika gaveini gavage namoni barau goiranai kekei karakara gaveini mogeri genatari aigeri aigeri gevaga lakavani tarimari maki mabarari iatariai kika gagaugauni gema maguri garori mabarari nugariai kika. Barau gatore guineani karakara gaveini nai initoma lubu gauveiri nuganai mai kara kominiti kara nuganai gait u mai tu vinivini lekenai givin lekenai gai tu tarimarima barau logo praioroti logo gaviniani a gavinivinini mo gabu nuganai be mo kika mo digoli mogeri kovili kika gani kwa dagarari mogeri tu gai numa tarimama kika gama kika gaganirini gamaguri iagirini gavegubuni gavegitagauni gema maguri garori mabarari nuganai. Be gai kika tu mogesina gamagurini gatanuni. Be maguri kika aigesi geavetoreni gegwagigini gaburiai kekei mo faka ta ta ta kekei na garaga lokani kika o veregauka gena vevaganamo gena namo kika iatamiai eragasini nai tu gai ena gatore tariani be gena vitugunagi tarimari gena gauvei gegwaragaini tarimari kika mogeri kika gobiri kika nagari kika gatorerini kika mogerina kika begene vagakava be tamara guba tugunai etanuni gia vetogana gia marevana kika gia na kika begene vaga foforia be <noise> vanuga nugariai dogoro nugariai famili nuganai be gareva iagiri tanu iagiri goi bona au gita ta ta o ai ta ta gera maguri garori mabarari nuganai. Be gai kika tu maguri nugariai kika mogesina gamagurini gema famili nuganai nai mai toma bogogitaia maiga gai kika tu Gauka geri kira votuka bokana gatanu gauato, votuka bokana kekei gatanu gauato kika be tarimarima lagasina elagasini lakana elakani lakatogana erakatogani lakalosina erakalosini kika, kara gaganini o kara ganiuni kara gagabitogani gagita gauni tarima gerakatogani geri libai gari niu gegogoni o gari mogeri maigeri gegabini gai asi gagurugani asi gagurugani korana tamamana ikiramato ilailanai gia guba tugunai moga gia bere gani bere niu kavana tu gena tarimarima kika mani tu au mo ilailagu au mo gitagitagi be gia bege gani bena mani tamara barau veregauka varau bere gani biniu dagarana tu moga e mai veiga maguri namori kika asi gana tugarekwari gema maguri garori mabarari nugariai. Nai gai tu mo maguri mogeri nogamo advais mogeri tu buka veaga gesi noga gema vegaragoni nai gamaguri iagirini gagareva iagirini gatanu iagirini nai tu vetoga mareva gefoforini nai vevaga namori tanikiu mabarana barau gaviniani nai au atanikiuni maki gai tu gaboge kureni gema tavoga gema iaraga mogeri gwamoka mabarari tu veregauka na kika eblesirini evaga namorini be gai gatanuni kika ka gema tanu genamoni asi gagani vetauvetauni asi gakafu vetauvetauni gatanu namo namoni asi gavei geageani mo gabu nugariai mo garo fakariai tari kika maguri kika geavetore kerereni nai geatore tore lakavani nai tu taugema kika gatanu vegogoni mogeri kika ma atore ginikaurini benamo ma gafiunagini maigesina maguri gema tanu garori mabarari nuganai Eiava gai kika garo gutuma kika haroro kekei maiga kekei gai haroro gaviniani tu garo gutuma vikuretogai gaviniani asi gaseuani tarimarima begene gitama be vikuretogai kika gavini kuretogaiani kekei be motu au o gai bona veregauka mo bene rib- bene riba bagana riba korana bukana ikiragiani kavana maigesin vikuretogai tavini nai tu veregauka na goi maki vikuretogai be blesimuni bevaga namomuni o maigesina gatama barai uviniani tu tarimarima na begene kiragi tagogu bene muru tagogu au mo bene sivarai iagigu nai mogesina naima gai karakara kika gagoitagoni tu mogesina kika gamaguri iagirini gatanu iagirini gai ta ta gema maguri garori mabarari nai gai famili nuganai gamagurini mogesin kika gatanuni <hesitation> mai toma tuna